Aahh daslamu mweka homwe saa kulia labda sina mkuta lenga nishwa undungusha la daslamu vhhm. maanake kulanglo kola nge tamia fushtiki kute kweteka sjoonze ye fanya fo <noise> ngafuma fo ngeenda arusha. Arsuah ngeenda fungi lole lakini kiasi mlole kafotii kingile kafunga lolia vamtamba lailee ndojae hitahita ngaekunda wamasai vala ngaeka navo ngaetata navo basi wakati vandoombe ngaaya vare kaisa ngae kaanavo ndungusha mpaka ngauchia fondole ndeulia kunuka